طبعا ابغى ارجع لين تقريبا خمسة عشر سنة للوراء عشان في شخصيات بحياتي ابغى التجي فيها مرة ثانية هي فارقت الحياة ما احس اني ما عشت حياتي معاهم الوجت الكافي بحكم اني كنت لسه طفلة نفسي اشوف اختي وابويا عشان كدا نفسي ارجع لهذا الوقت.